جرمنی کا اتہاس بولے تو انھوں بہت تکلیف کرے سو، دیکھو۔ جرمنی میں ہٹلر نام کا آدمی ہوتا۔ انہیں اپنے آپ کو بڑا بھگوان جیسا کرتا تھا۔ انہیں جو بھی بولتا تھا، لوگاں سنے لیتے تھے جو اس کے۔ انہیں بولتا تھا، سب جنوں کو مارو بول کو، انھوں مار دیتے تھے۔ اتنے سارے قتل، خون ہوئے سو ہے۔ وہ جیوز کو لوگاں ایسا اچھوت بولتے، تو چھو نہیں سکتے ویسا سمجھ لیتے تھے۔ انھوں ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اوپر سے کیا کرتے تھے، انھوں کو بڑے بڑے جیلوں میں ڈال دیتے تھے۔ جیلوں میں ڈال دے کو، سب جنوں کو مار ڈال دیتے تھے ایک ہی ساتھ۔ ایسا کر کے ان کو بچے، عورتاں، بوڑھے، سب سب کو مار دیتے تھے۔ اوپر سے کیا کرتے تھے، بول کو ان کو حقارت، ان کو بہت بہت ستاتے تھے۔ انھوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ تکلیف، تکلیف، حال حال کر کے رکھے تھے بیچاروں کا۔ ایسا کلے کو کتے کتے وہاں مر جاتے تھے۔ اور بہت سارے لوگاں کو وہ دیش سے بھگا دیئے تھے۔ تھوڑوں کو بھگا دیئے تھے، اور تھوڑا کو وہاں کھاں مار دیئے تھے۔ سب جنوں کو بہت تکلیف کرے سو ہے، جرمنی میں بھی۔